<noise> k'aj, laktamaal, <hesitation> chomin, pepian <hesitation> xaqara' <hesitation> kexon, kinaq' wuxu' jun chek <hesitation> xaqara' saqantz'om xaqara' <hesitation> el imo't ichaj, <hesitation> nik'aj chek ret qatinimit xu' chan qas otz qana' ritijiik b'oxb'ol xaqara' <hesitation> jun kaltan re chikap <noise> kaltan re b'e', kaltan re <hesitation> re pipen. <noise>